إذا كان بإمكاني أن أكون طائرًا <hesitation> بختار أن أكون نسرًا لأن النسر طائر قوي يستطيع الطيران على ارتفاع عالي جدًا مما يمنك رؤية واسعة للعالم للكرة الأرضية، وأحب نستمتع كمان بحريتي في السماء والطير عاليًا ول <hesitation> استكشاف المناظر الخلابة.